Narekko mabbicara anggota kiq ero wappunai iyya dena wisseng sebenar na bilangngi nappa rata-rata na umuruq na anggota ku yewe <hesitation> mappammula umuruq-umuruq pituttaung lettu biasa umuruq-umuruq enneppulona taung anggota ku ro.